चुटकी गाणा ही प्रकार री होया करै है जिन्ना में नारियल भी खेवां हा । नारियल जीमन में भी कम आया करै है और सब्जी और हग बनावणा वास्ता भी कम्म आया करै है। नारियल ना जीमन का कही प्रकार होया करै है एक तू सीधी ही नारियल होया करै है जिन्ना में खोपरो खया करां हां। खोप्रा ना में मंदिर का मैणा प्रसाद का रूप में चढ़ाया करां हां और खोप्रा की सब्जी भी बनाया करां हां। सब्जी बनाने री टाइम हुआ जिन टाइम पावणा आया करै है घरां। पावणा री वास्ता आम तोर पर खोप्रा की सब्जी बनाया करां हां। खोप्रा री सब्जी बनवणा वास्ता और करबा वास्ता देसी घी रा उपयोग लिया करै है। चुटकी जीमन सबहू पहले चिटकी तोड़ण अलग करया करा हा।